Quande penso à un strasson eh me vëgne in cheu a fadiga de lavâ i pavimenti e dapeu quande o Govi inta commedia “I manezzi pe maiâ unna figgia” o diva a seu serva ch'a l'ea un strasson de unna serva.